Duhet me i ujitë bimtë, lulet edhe barin, me u siguru që kanë ujë t'mjaftushëm, po jo edhe me tepru me ujitjen. Duhet mi hekë ato barishtet e kqija. Mandej duhet me i jep edhe pleh organik për me përmirsu tokën, për me u rritë bimtë edhe duhet me kontrollu rregullisht mos ka diçka që po i damton bimtë edhe me përdorë pesticide natyrale.